جو بريفار بيان نروح ناكل في ريسطورون خير بارسكو ريسطورون هو يطيبلك و نتا الحاجة اللي تبغيها تندارلك بصح طيب وحدك في الدار تتعب دو بلوس اون بلوس خطرات ما يكونش عندك القوسطو نيشان و الرسطورون لا الرسطورون تقعد يجيبولك الحاجة اللي تبغيها